Ngana gni lémé nŋarayini nanti ana ntakhi kompé ma yokhou key léguérini, lémén, rémé ngana gnani yékhini anthiéféné danŋa ŋa, angana daga ana kina doro, ana kina tou, <hesitation> ana kina yakharou doro ana kina yakharou tou, ana nkalou ni doro, ana nkalou ni tou. An kina ngana ta nda ŋa ana khémpé rékhébé ana khémpé dono, makha bokho bogou séla ŋa an gami séran nkinay makha bogou séla anga nti séré nan nkalou ni. Yilé ngana kéré, kata nga dinguira ndébérini daga nkalou dinguira ké fina débéri, ana nkalou kompé nthiéla maga labé, ana soura anga na dougouta, ana timi linŋé ley ana yimbé ley ana timi linŋé ley, anga na dougouta dima bé. Yigandé bé ga makha angara soro makha yiga a falé, anda nkalou ni na yiga domé, khar khagami takhou khola bané, i khalé ŋwoutou ana kiniya. An kina yakharou ngana ri, ani sér sirin kougni, fobé ga makha iganagni télé, ana woutou ana kiniya, anga na yigandé bé soro, yigande linŋé nguéni, ana <hesitation> fo bagandi an kina yakharou ni dan nŋa, ana déni i da ŋa. Kén kha khanou ndi méya. Angana gni télé nokhou, nokhou laté guéni, ana séré an kina yakharéni, khimakha nkhanta nanta ndaga nokhou angama sériya, kénŋa khonakhou lo na kha nakha yo an kina ana doro gana taana nkhémpé rékhé bé ana khémpé no.